والله لو كان نجم نكون حشرة ليوم واحد أختار أكون فراشة، خاطر الفراشات عندها ألوان زاهية وجميلة وتعيش حياتها تتنقل بين الأزهار بهدوء وطبيعة خلابة، نهار كامل كفراشة يعني نقدر نشوف الدنيا من قريب ونكتشف التفاصيل الصغيرة ونتمتع بجمال الطبيعة من منظور مختلف، زادة فكرة التحول اللي عاشته من يرقة لفراشة حاجة تعجبني وتعطيني إحساس بالتحول.